Ko'onchi <noise> ɨ́ɨ́n taza cafe naá i'i paan naá xi na kuu fuerza nchi, xi ñatu fuerza nchi ojna lo ña yeli-ini wa'aso.